Neɗɗo waawirta wuurde e golle mun kañum e wuurde nguurdam ko hokkude huunde fof ko foti haandude. Tawi ngonɗa ko e gollude, ngolla. Kono noon so arti galle noon, ngoppa golle nguurda e besngu ma, pija, toppitoɗa hoore ma.